إجازتي المفضلة هي عيد الفطر. نستمتع بالإحتفال فيها لأنه يجمع العائلة والأصدقاء. ونشارك الفرح والبركة بعد شهر رمضان. كمان أحب الأجواء الإحتفالية والأكل اللذيذ وزيارة الأقارب. العيد يجسد معاني المحبة والتسامح. بيخليني أشعر بالسعادة والإمتنان.